Tomi fini bimbi mi ummo minanga, <noise> mi jula tomi juli mi tabza, tomi ummake, <noise> to ɓingel am fini milota ngel, <noise> mi wo'ina ngel, milota shaɓɓe, miloti shaɓɓe, mi ɓilal mbaldi. <noise> Tomi ɓili mbaldi <noise> mi wuwa sudu mi wuwa danki, mi wuwa Yasi <noise> to mi wuwi <noise> to baldi fowi, <noise> mi nyama <noise> tomi nyami <noise> mi yara ndiyam <noise> mi wusɓo, <noise> miyetta Allah <noise> tomi nyami mi himmini <noise> mi laiɓa. <noise> Tomi laiɓi mi wa'ina kashitari <noise> tomi wa'ini kashitari to mi sodoyal magi, kafi, miyaha, mi soda, mi wara mi defa <noise> tomi defi, kaitari to ɓendi, miyeda mi hokka bacci am, mi nyama, mi hokka esiraɓe am, <noise> to wodi ngarɗo ma. Mo geɗal mum nassi mi hokka dum, <noise> mi sorai magi, misorai kafi <noise> to sodoɓe ngari misoranai ɓe <noise> towodi mowala shede garɗo maa towodi mohakkai ɗum, to asira waɗi, to zura waɗi <noise> minanga mijula tomi juli miwalo mi fofta. To asira waɗi mi ummo mi jula tomi juli mi wa'ina fayande <noise> nyiri Jemma, <noise> mi defa, tomi defi mi nyama, <noise> tomi defi mi himmini mi nyama mi hokka bacci to magariba waɗi minanga mijula <noise> tomi juli to wadi ko gadai <noise> mi wada. To walabo mi joɗo mi tabza, tomi tabzi to isha'i waɗi mi nanga mi jula <noise> to mi juli minafa mi ɗannina ɓingel am <noise> miwalo mi ɗano.